<noise> a bik da uttes nget ia ama isem. Isem da cha a ngatha ma ngathi them ma nge tha ma vet, da nga bes nga na tem ma nga na ma vet ma maka ma sagaves. Changet da nga thingim ghama angemeng a ngetha ma thik, da nga thi tema angatha ma vet. Kule de nga tas. Dacha changet da nga thas mini, nga don mono mani ama angamengi. Nga tet da ngathi ngathi bang da nga thitlu chia chama, angamengi chia machir da chalon a alech, alech machka ma ngemeng, <noise> da nga, nga tet da nga tash. Auk da chama isem, da nget da nga thama, angathama vet da ngathi tam macha ma vet na cha ma ngameng angatha thik. Da kanegthda nga tash nga donmini chama ngameng. <noise> ngathi tem ma nga tha ma vet da nga tash muk. <noise> nga tash sa cule sa ngath, ngathi tal angatha ma ess, nga ta nga pala da nga cule sa ngathital angatha ma ess sa, <noise> ngathi bech te cha ma pola avabechai sa ngatha ma ess nga thain, sa ngathi tal nget. Kule da kulanget pe ngananget da ngathi ma ngathingim gama mesmes, <noise> ngathi bon ngat. Nga tes da cule da amornget.